مفهوم أكتر شهرة ولا أكتر ذكاء بصراحه هختار ان انا أكون اكتر ذكاء حاسه ان دا هينفعني في حاجات كتير بس ان انا اكون مشهوره مش حاسه هتنفعني اوي يعني حاسه ان انا ليها ضرايب برضو يعني مثلا مش هعرف ابقي في مكان عام براحتي مش هعرف اخرج في اماكن معطم الأماكن براحتي ممكن يبقي فيه اجراءات قبل كدا، هاخد بالي من حاجات كتير قدان الناس معملهاش بس انا بأكتر ذكاء هعرف اتعامل كويس اوي مع الناس او هطور نفسي اوي في الشغل بتاعي، هتنفعني في حاجات كتير